﻿Ghani muna sinnau ghi laya уa tsiga ngir khin mun yaniya ʒha wali wi kwa ghanzi khin durizaa ƙunyanu, mun muna sinnau ghingin mun massau yani bu <noise> Ghinshin cayan be, amma hyi na ga ba tsigau ƙunyani, hyina ʒha walai hyina ʒha cini hyina ʒha cini, hyina ʒha ci na, <noise> muna kuza p'iyatunu ghi Laya, ghi Laya ciyu, wuyana ghani wa simau, lthin hyi p'iya lthinu, <noise> ya ga ba tsiga yaniyya ngina bu ʒha walai, <noise> to gha lthini'i ghi laya yani bu ghi fali be’e.